באלניסבה לטריקה דיאל תליק לוח עלא אלח’יט, כאין בזאף אלת’ורק עלא חסאב אלכרושיות לי ענדנא, כאין הד’אק אלכרושי לי תיכון אקס, ו כתכון פיה מסאמר סג’אר כנח’אסו ג’יר מטרקה ו כנתבקאוו נדרבו בשוי בשוי בשוי חתה כיד’חל ו מכמס’נבוש ח’ופרה קבירה, ו כאין אלקצ’יה דיאל לאל כנהפרו ו כנדירו שוקיה ו כנדירו עד.